Kua tembiporu añavë rupi yande mborɨva, jaeko ikaviyae, jokoropi yayokua ambuevareta ndive, jukurïivi yayapo vaera mbaravɨkɨ ikavigueva, yaikatua yaiporu yave, yandereraja vi tape ikavimbaerupi